Chorshanba menga ishning o'rtasi va davomiylikni eslatadi. Bu kun haftaning markazi bo'lib, bajarilgan ishlarning natijasini baholash va davom ettirishga imkon yaratadi.